Misy i akanjo zaoo tsy tsidiran-drano. Ôhatra le imp-imperméable regny, kar-karahazan-dregny zaigny i, regny tsidiran-drano agnatiny. Fô le ôhatra <hesitation> tanana zaigny atôn-tegna avy anatiny akà to de mbôla hitahita magnarankaragny karahany ,regny zao regny zao mora legny hely idiran-dragno.